କିମାଗୁଡି କୋ ନିଜା ମଧ୍ଯାରେ କତ୍ଥା ହୈ ବାପାଈଂ ଵିଵିନା ପୁରାନଲେ ଵିଵହାର କରନତୀ ଜା ପ୍ରତିଶିତା ହୋତେ। ସପର୍ଷା ଏବଂଗ ସେମାନାଂ କୋ ସାଥୀ ମାନାଂ କୋ ସପର୍ଷା କରୋ ଥୀବା ଏବଂଗ ବାର୍ଥା ପଠାଓ ଥୀବା ଏବଂଗ ବାର୍ଥା। ପଠାଓ ଥୀବା ବେକ୍ଟୀ ମଧ୍ଯାରେ କିଛୀ କିଟା କଥାରତା ହୋନତୀ। ଏହୀ ପଧତୀ ଗୁରୀ କୋ ଦାରା କିଟା ଗୁରୀ। କୋ ନିଜଵ ମଧ୍ଯାରେ ପଠା ବାର୍ଥା କରନତୀ ଏବଂଗ ସେମାନାଂ କୋ ଭାଵବାନାଂ ଆପଶକତା ଏବଂଗ ଇଚ୍ଛା କୋ ପକାଶ କରନତୀ କିଛା। କିଟା ନିଜଵ ମଧ୍ଯାରେ କିଛୀ କଥାରତା ହୋନତୀ ଏବଂଗ ନିଜଵ ମଧ୍ଯାରେ କିଛୀ ଗଂଧୋ ଦାରା ଚିନନେ ଭୀ ପାରନତୀ।